एम्बुलेन्सले कोइ माइस बिमार पण्यो उसैतार अस्पताल पुर्याउनुपण्यो भने अस्पताल लैझाने रे ल्याउने काम अद्दोछ । एम्बुलेन्सखी लागि जसइ कोइ घाइते भयो उसैतार तैगिलागि उपचार अद्दो पण्यो <hesitation> टाणा अस्पताल छ बोकिबन झान सक्ते ठाउ आछिन भने रोड पुग्या ठाउमी एम्बुलेन्स <hesitation> बाटाहै एम्बुलेन्स लिएर बिरामीखी अस्पतालसम्म पुर्याउने काम अद्दे भ्यो । एम्बुलेन्समी है <hesitation> लिइन्झाइ बिरामीगी लागि जस्सागो तस्सै पुर्याउनाइ लागि सज्जि हुने भ्यो अस्पताल लै । अब नत्रभने बोकिबन ल्याउनासम्म माइस तलमाथि जेबनी हुन सक्ते भ्यो । तासाले <hesitation> एकदम आपत <hesitation> आइलाग्या बेला <hesitation> कोइ बिमारीगी लागि घाइतेगी लागि जसागो तसइ अस्पताल पुर्याउनु पण्यो भने एम्बुलेन्स काम लाग्दे हुन्छ । अब एम्बुलेन्स अब <hesitation> सेवा सुविधा शहर सडक सप्पैतिर पुग्या ठाउमी उसैतार आइपुग्दो छ भने अब गाउघर दुर दराज रोड नपुग्या ठाउमी अब माठालै आइपुग्दे भ्यो । तासाले एम्बुलेन्स चौबिसै घण्टा <hesitation> सेवामी-सेवा <hesitation> अद्दाइ लागि खट्ट्या हुन्छ एम्बुलेन्स भन्ने चिज ।